Mandeha amy toera fanaova fanatanjahategna ny tiako kokoa satria la ao tegna misy olo manoro ategna. Misy olo magnamby ategna hoe zao gnatao zao gnatao la malaky mahita vokany, vokany malakilaky zany